कुछ समुद्री जनावर अपने अनोखी गायण, क्षमा के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनके हम्पर बैक व्हेल प्रमुख हैं। ये अपनी जटिल और मधुर ध्वनियाँ। जिनके व्हील गीत कहते हैं के लिए जाने जात हैं। हम्पबैक व्हेल और उनके गीत। गायन की विशिष्टता इनका गीत लंबे जटिल और मधुर होते हैं। जो दस से तीस मिनट तक या उससे भी अधिक समय तक चल सकते हैं। यह गीत पानी में कई किलोमीटर तक सुनाई देता है। गायन का उद्देश्य सामाजिक संदेश, व्हेल आपस में संचार करने के लिए गाते हैं। साथी को आकर्षित करना: नर हम्पबैक व्हेल मादा को आकर्षित करने के लिए गीत गाते हैं। क्षेत्र में रक्षा अपने रक्षीय <noise> क्षेत्रीय समूह की सीमा को चिह्नित करने के लिए झुंड के साथ संबंध बनाए रखते हैं।